Paqarinqa wasita tukuchasaq, manaraq tukunichu hallch'ayta.

Inti mana kanmanchu hinaqa, mana imapis kanmanchu, mikhunapis ni imapis, inti vitamina d ninku, nuqanchis runakunap allin, qurakunapaqpis allin qalampaq.

Nuqa runa simimantaqa niyman: nuqa, qam, pay, nuqanchis, paykuna nispa.

Qhichwa rimaq runakuna mana kapunchu, manaña, nuqanchis rimanchisniyta a a rimapunchischu, p'inqakunku, kunanraq icha aswanta hatarishan nuqanchis rimayninchisniyta qhichwa rimayninchisninta kawsarichisun.

Ch'akiwata kananpaq liqichuta qhawana ninkutaq, liqichu pampakunapi runtuta churan hinaqa ch'akiwata ninku, chaymantachá yachayman ichapis pronóstico del tiempo sutiyuq kan, chaytapis qhawayman.

Wasiq rakinkunaqa kanman: <noise> Pirqa Punku, T'uqu qhawakuna ahina.

Sumaqchu kanman ichaqa imatapis llank'anapuni kanman chay sasachakuy kanman ichaqa kusisqa mana pipis imapis rimachisunkichu.